मुकें नाचणो से जादा गाणो पसंद ह। कई की मुकें जो एबे से रेप सॉन्ग रे छोले सेजे गाणो मुकें जादा पसंद हो। औऱ जे आऊं गाला लो मुकें अचो लागो।